Nana'ak yang au hi u'an kada belin na seli ndia so, na pa bafi. Pa bafi ia malada kada belin na seli. Fo au hi u'a boe o ela au ka doik de. Fo pa bafi ia kilo esa sa bisa losa lifun hitu hulu.